अगर आपना दोड़े पीरियां खाने थी। तेर बाराम बतार सों। तेर स्वागत नो बाराम कसों कि ये कितना ये कोटर वारो लागे ने। रें कोटर मुरस भरो छे ने। हो सकों सेंदीजी तेना पीरियां का ते जो फल खाने लाग से। कि ये कोटर वारो हो से। कोटर येर त ते जो फल खाने लाग से।